اوړه ډېر ډولونه نه لري یا کېدای شي زما معلومات په دې اړوند لږ وي. زه ترمیده اوړه، لواړ اوړه، د وربشو اوړه، د جوارو اوړه، د سبوس اوړه او د تورو غنمو اوړه پېژنم. څوک چې د شکرې ناروغي لري د سبوس او وربشو اوړه ورته ښه دي چې ډوډۍ ترې پخه کړي. ترمیده اوړه د کېک لپاره کارول کېږي.